E mi budan ni do gami mara bawde kose me jyongu bo ber rahimbe, gam kwa di bo to alari gok dunia andan konu fatabbe ma, daka ber nema kwa heftan kadi.